Kondeye na mi ñyami nden mi amfiron, so mi ñyamaayi wala komi wawaata, ñyamunda kanjum woni ko ɓuri komi ngam jaamu am, so Wala ñyamunda wala jaamu. Joni ma mi waɗa fama e nyawu olsa ngam shiya ñyamki e dow wakkati.